Al khidime al ana balga fiya kal-kal mafi shakka ba waddiya kal-kal wa ma batallif fiya hibas khidimtal tarjumu kan an doni a tarji shuqul min lugga le lugga masalan le luggal arabiya lel nasara walla min nasara lel arabi, walla minnal arabi lel hausa da, ana muttaʼaqid al khidime ba gum be ha kal-kal wan nadum al bidoru ifhamni da, ifhamal shu.